<hesitation> Gny fiasan'ny trombone io koa moa zany de hoe fitana taratasy avao koa igny laha ohatsy hoe ataontsika hoe misy dosie anakiraiky zany mipetsak- <hesitation> mipetsapetsaky egny fa tsisy raha mitazo anazy, de igny zany amin'ny alalan'iny fitana anazy mba tsy hahavery gny dosie na hoe diplaoma sy ny tariny. De igny zany, avantagen'igny afaky mitÃ taratasy izy mba tsy hahavery gny taratasy hoe na hiparitaky ambany ta- ambanin'ny pandriÃ na ambany lavitsy agny.